Na dɨ muna dɨ muna dɨ byelo no mye ka njiya a mye otno dɨ nidə njiya ishinə də hina dɨ muro hanana a she mya dɨ muro a njiya mya gwadə gbwaare gokɨlə buraare a purohumwa ɓoti hautɨnə muadɨ haurə ɓusən hawtɨnə mya dɨ hawə, haw gbangya nə mya dɨ hawə sune dɨ mwo gomnati a pɨr tuforodə gokɨlə ko taki mye ba shikarə gokɨlə mya gwa ji mattə iye dɨ hawi amanə də sine mwa tɨ nda hawo daa dɨm taa ta taa kah sɨne dɨ mwa ti nda hawo nda dɨne dɨ mwa ti nda hawo nda dɨm taa, taa taa kan sɨne ndɨ mwa ti nda hawo taki dai ndɨ ɓa ɗa nda dor taki nda dor mare gokɨ lə nda dɨm sa ɓa gwada gokilə nda purohumura nda nza hwodan nda nza ka jedan ka mesə nda gwadərə nda gwadə yisingə shinə ka tonge tɨ na hin dɨmə wunkana niyə ɓogə bwaare hueɗo hyedo dɨ uba haudo dɨ hawi gokɨlə anda ta taa kow tedɨ mba shingh a da ɓogə hɨne dɨ nuish gomnati ɓa pur tudorə də gokɨlə taki dai mue ɓaa vor nji maltə mye baa vorə taa mare mye baa vorə taa hautə ɓogə ɓoti ya myadi hawo ɓogə she a maddə shi ka ɓwaare ka kasan tə ɓogə so ɓgənn myadɨ ɗa iyentaurn karaturun anda da taakowa gban tedɨ mba shinə kat a ɗoro mye ne dɨ mwi adɨ a gomnati duk tudorə də gokɨlə nga gwadə ɓwaare myeta dɨm mbali shinə myeta hawi yo kɨlo hawtingn ngɨba muna ta mɨni ta gwadə gomnati a ha nga gədə gokulə mye gomnati tonə dɨ hawi tonə myekana gwadərə ton ɓa hawo tun ɓa ɗim sa kana gomnati baa dɨmə. Tata ɗori gban ngita gwadə e mye mbidi karə to shinə kat tona vor she mye dɨ wa hina dɨ w akan a no sataji ai gomnati taa gwadenə hin mattə go kɨlə hautə ta rohumwa a imi nə də gban tone dɨ mwa dɨ ton baa dordə she ton ɓa wuna ronye ton ɓanza ta dordə she shiungnkat tone dɨ mwa dɨ myekana gwadorə ton ɓa dɨmə tona purohumwa ton ta dordə she gokulə njiya a purohumura kondawulasə mua dɨ mwo mye ɓa dɨmə mye ka niyə da mi hedenə ganə a njiya bashama mye kana niyə ta shi ishi nə də kafin hye dɨm tɨrən sai hye dumə ɓənɓən hye ɓo mbarən a dɨmderə to shinə kad hinə dɨ mura dɨ myey kana gwadəna a dɨm tofo ge mye a a a a i ko iye ton ta tofigi də tone dɨ mwa dɨ ta ɗɨm tofoge tofoge ɓa purə mye ta zo ka she kana mya ɗa terə gokulə mya dɨmə a purə humwa hun kana niyə ɓole kana jangua ɓogən hautə ɓogə kala adɨ gə ɓwaare ka hauta especially mye kusa ka habiye kpankpanye kala haudə a dɨ ɓwaare ɓogə gokilə mye kana hawo ɓole kana jangyo a tilə ha nə də habye a dɨ shi habye ka shi kuma habye sɨ kɨɗa sɨ haute mya hawo pukpuk hye ɓa naashe ton nah ton ton tilə wya ngura habye shi a fore hidə a sɨ kɨɗa shinang puk puk to shinə tona dɨ vor nji maltə wahala ka mui kpankannye hye riga a wahala hye niyə habye sɨ kɨda shinang. To shinə gomnati ɓa nidorə, habye myadɨ wanarə wanate mya nidərə mya ɗa dərən mya duk mya ɗa habye tufe ite ton ɓa muɗo ta purə gore ta muɗo gbunwe ite ɓwaare ɓa a dɨmə ta ɗa iyentə karən a tufa kana gokɨlə ɓe tona kɨda bwaare a she anoshe mua dɨ ɗa shinə mya dɨ hawo mya dɨ nyisə ɓti ya muadɨ boyile anorə myadɨ nyisə mye kana gwadə ɓwaare ɓwaare gban tona gwadə nəorə gokɨlə vat to ɓa gomnati shi ta ro ɓwaare she imi she mya dɨ gyebgərə ɓogən mye ɓa pwara a shi a sɨ vo ama mya sa mye vu shinə ɗa yentə karə gokɨlə hye kana ngura daasa hye ɓa mində ama mye kana və nda ko mɨnte ndubəa mɨndon shiungna vor she dɨ dɨki a gyengə gomnati a wa mwo nga gwadə ɓwaare imi nə də mye ɓa pur she vurə gokɨlə tona ngala tona ndu ngala ton ɓa pora sub she ka shiuung kat a kɨda shiung mye kana shi ɓa ɗiyə ma a dɨ duma də, asə shinə kat top vor mye ka ni də nji kwasome iye mya nza karə mye ka na purohumwa te tona dɨ purohumna gomnati a dɨ vorən she tonakɨt shiungu a ɗa yentəkarə a purə humwa karə to shinə kat mue ne dɨ mwa a mye dam a vaɗa ya ɓogə gokɨlə vratə pur gə mye ba nza ta wozə ka ishi a myedan a vadaya mya dɨm mye kana vom she a mya ɗa iyentə karən a mya dan iyenta ka rə gokɨlə mya purdə njiya dam a humwa gokɨlə ɓogən ande a ka ngalatə tedɨ ga purəhumwa anda a ka hawfa mya dɨ ga <noise> purohumwa hautə nə dɨ maddə injiya. Hautə nə dɨ maddə bwaara, hau tə nə dɨ maddə inyente ton ɓa ɗadə mye ka niyo iye mya dɨ boshe daddd kəndəsə aa vratɨ nə ɓgən sɨ hawtə kotə sa kana mye ta ɗatɨrə gə mya purohumwa gokukɨlə humwatɨdam a go pepe konda wulasə myeɓa ɓa mye ɓaa ɗyanga ka aaa kwame dam mye ɓa dyangya kau gokɨla mya leya dɨ myene dɨ purohumora kondawula sə mya shi kan gakɨlə purohumwatə amya a mya luwa ka hubotə hidə gogkilə mya darən mya purohumra shsi nə kat tana rar she mya mwo tɨrən a njiya da bwaara golə mya ɗatɨrən gokulər njiya a purohumna gokulə kondosə mua dɨ mwo mye kana sa ti ga sa mya dɨ mwo nə mye ba gomnati mye ne dɨ nui so ba ɓogon gokɨlə amya wuna bolshe hye bolshe a ton purə ko ndɨ nduwa mya bolshe gokɨlə mye ka niyo ɓogə ji mattə bolshe ton bolshe, bolshe mɨna sɨ nza ta iyentɨ ɗati də, ta iyente dou ɓa ɗadə mye ka niyo iye mya dɨ bolshe də akwai mye kana mya ɗuk dorə a hengu mya wa dikdərə mye ne dɨ muadɨ wule muina a a gwadə ha gəkɨləmua purdərə tona konə je she jea purohumwa gelsɨlə purohumwada ɓwaara sɨnə bolshe hue kana bolse a mɨna sɨnə sa hue ɓa ɗa gokwə hye gwadə nonangya sa hye ɓa ɗa hye gwadə myedəw sa hye ɓa uye gwadə mye wun ɓa nza karan ka indegu sa hue ɓa ɗa hye gwadə kondoma ma shi hakəw gokɨlə hue le a dɨ hye gbau purohumwa mye kusa kaw tun purohuma to shinə tona vor she kat ɓwaarkana ɓa ga terə gomnati kana ɗɨk tufe. Toh ɓa gwadə ɓwaare, ɓwaare a a purohummura bwaare ɓa da li sa kana mye ka shi sokulə mua da maa guradə ji mattə gokulə mua purohumura mui kpankpanyedenə hina du nyisə gokɨlə mye ɓa wa gwadə ji madəs ka sa toh ɓa ɗa gokɨlə tona purohumwa gokɨlə shino kat tonə she mye kana pedorə ka ɗaterən ton ɓa purohumwatonton kana gwado miye gokɨlə mye kana tuwo a gomnati gwadə ɓwaare gokɨlə mya purohumwa mye ne dɨ mwa tɨ mue hye ma mye ɓa gwada mye mye mye ɓa gwadom a mua kango a ɗa sa kana gokɨlə mya dɨ ma gwadom pepe shino kat tona a vor she mya kana ɓa ɗa tɨrə humwa kondawulasə mua dɨ ɗa mye ba a purohuma gokɨə iyenke mya gur a njiya nə mye ba a guradom mye ne nidə sadɨ muɗɨ, sadɨ muɗɨ tun mua nda murasarenə ba mya mwasarenə hina sɨ pa ishi na də ishi nə də iha dɨ parau ashe a she kana mua sa hina parən nə ashe gokulə sa dɨ mudɨ a njiya mye kam kanyo dwat a dɨya ɗa sa kana njiya a ɗa pepe njiya ɓa ɗa pepe. Mye ɓa ɗaka nzate nnə myeta gonoso she daka nzate mye ɓa uza ta nyaka sə ngi purgturn haungu sa mya dɨ ɗa bogə sinə sa mya ɗa gokɨlə mya ɗɨma puro humwa gokɨlə nujiya də a puro humwa kondawulasə mya ɓa ndəa nda purohumwa sɨnə she mya dɨ mwo ɓogən mya ɗa girən gokɨlə njiya a purohumwa she nədə hananang iye myekana ɓa daftirə gollə pepetə ɓwaare gokɨlə mua le ɓuraare ka bwaraune. Myale ɓwaara ka nza pepetə gukɨlə longn mya lu buraare hananang anza karə a myemye nza karə mye tona dɨm she dɨ satsum tona a dumə a thuna dɨ muna a dɨ nya ka ɓwaare ɓogə shi nə sana sa mya le ɓwaare kan gokɨlə ɓwaare tonə ka ɓwaaraun pepepepe ɓwaare tonəka ɓwaa tonə ka nza pepetə tona mwo kondə ma ma shi hakarə ɓa mə karən tona dɨ lurə tona nza kan pepe gokɨ lə ton le nzatə ka sa mua du waatɨ ɓwaarako ndawala do ɓwaara dunguye a hemɨnpwa a ɗarə a vorantɨnə tena ndɨ nza van pepe guleɨlə to na tona tona nza aza pepetə bwaare bogə asɨ viow, viata viwo oɓogə mua wa le ɓwaara ɓogə a ha mya kana mya satɨ manə sɨnə ɓwaara she a mooa tukutə mua moɗa ngomə ka zi kwasəme angɨ <hesitation> dyangya le da zi kwasome ko she tonadɨ da a pura dirə kat avor avor avor ɓwaare she a maɗa tukutə mya yə madə le sa sa dɨ mudə tukutə mya yə maɗə le sa sa dɨ muɗə njiya shinə kad mya du gurah anə satatɨ a mya wa nza a gurah sə mya nidə shenə mya ɗa də nzə gokɨlə matə a wuta, kondəsə mya ɗa aa njiya ɓwagra mya purohumwa gəkitə njiya njiya ɓwara njiya pepeyə myenə ka myi kpankpanya iye dɨ kangyi gokɨlə njiya a purchumwa mye nə ka ɓwaare hananang mye dɨ kangyi gokitlər to na niyə zi mattə a njiya ɓo puro humura mue no ka ɓwaare hananang minə kar mye kana ɓa guradoran.

Hyekana ɓa ɗa se anda te ndukədoma humwasa te dɨ ga purohumwa so shinə mue ne dɨ mwa tɨ mua ɗa terən gokɨlə mua ndukədə njiya dam njiya dam a purohumwa həmɨnte vom njiya nə lekadom amya sɨ nza ga ɓo le saɗiki ndabo uzadəm ganə kuma ka pepdə nda shi kam gana a zadəm ganə go kɨlə mua dam sa kana mye kana viw gə beson a sa ɗi myenə lele ɓa purə voatə ɓa ul shi nonougm botigə she dɨ mudə njiya gongnə gokɨlə hawman mya mada dɨ hawo she honanawo, madə duma a iye həninpura a wo motɨrən mya dətɨrən a njiya tonə iye madi duma ɓogən muadɨ dɨ datirə a njina ɓogə a dɨ hawo kerən adɨ ɗa she hananang to shno kat həmɨnpwaka viwdo beson go njiya dam mya dɨ ga puro humwa həmɨnpwa ka ka ka viwom do beson a murgəm muadɨ ga purohumura to shino ka mye dɨ mwaatɨ a njiya a purohumwa gokɨlə mya kanoyo a ɗasa ɓa gwadom gokɨlə mya kangyo a dasa ɓa pardom a humwa.